Mesin jahit ah bekerja no <hesitation> menggerakkan jarum ah yang nini benang atas ah melalui kain nai be benang tersebut ah ditangkap oleh kait <hesitation> yang mengikatkan dengan <hesitation> benang dae ah.